ugho re de evawere keme ugho je̱ de̱ evawere we te wo ugho fiho obo̱ ugho te rie ugho na ro uwo ko owhe na we̱ be gwọlo̱ ugho be̱ he̱ eva re were owhe esi kpokpobi eno ra te je wo era ere je were uwhe̱ keme ugho na erie no so ugho ore sai de̱ erawere keme ugho na rie no so era rewere owhe era sai dho owhe he̱ nọ ugho orie no keme ugho thloye na re de erawere oye era je̱ wene owhe eno esi kpokpo bi but ugho rie̱ ha era rewere owhe ofu ofu oro whe re mu keme ugho na orie he̱ whe̱ be rue rehe so era sai were owhe he̱ whe̱ te̱ were owhe he̱ whe te be nwe̱ re yanfu yanfu ugho na rie no whe̱ ri ene we̱ re̱ nwe tolo era re were owhe whe̱ whe̱ sai de̱ erawere ze uwo ke̱ owhe̱ wha ro̱ emo̱ gbe oza na era je̱ were o whai no wa ro we̱.